साल के कुछ महीने के दौरान उपलब्ध होने वाली सब्जियां मौसमी सब्जियां कहलाती हैं। यह सब्जियां उनके मौसम में ही अच्छी गुणवत्ता और स्वाद के लिए उपलब्ध होती हैं। भारत में अलग-अलग मौसम के अनुसार उपलब्ध मौसमी सब्जियां हैं। गर्मी के मौसम में जो कि मार्च और जून के बीच होता है। उसमें करेला, तोरी, लौकी, परवल, भिंडी, खीरा। ककड़ी, बैंगन यह सब सब्जियां आती हैं। बरसात के मौसम में मक्का, कद्दू, टिंडा, पत्तागोभी। परवल यह सब सब्जियां आती हैं। सर्दियों के मौसम में गाजर, मूली, पालक, मेथी, सरसों का साग। फूल गोभी, मटर, शलजम यह सब सब्जियां ठंडे मौसम में आती हैं।